Ël bucato a man ëntà bütelu ëndrinta a ün basin cun l'acua cauda o freida, a dipend lon che deve lavé, t'i büte ël detersìu, t'la lase ën po li a möi e pöi pìe ël famus as da lavé e cumince a strafugné